Anisan'ny mba firenena, mbola tsy tena nandeha firenena firy aho fa anisan'ny firenena mba tiako aleha, mahafinaritra ahy de ny firenena kanadiana de ny firenena nôrveziana, ary ny firenena indrindra indrindra ny afrikana.